איך פערזענדליך וואלט עס נישט געטון. און כ'האלט ס'איז נישט א ריכטיגע זאך צו טון, זיך אזוי ארומצושפילן מיט געלט.